Nensobora kubaaza ne'bisooro, nemba nenkozessa obuboneero kandi nensobora kubaaza endiimi ezitali zaahanu entaito habwokuba haroho zetwasomere omu class, nkusobora kuramukya, nkusobora kugamba obugambo butaito.